Raha izaho zany nanopa kafe amina olo raiky da gny raha ho zakako aloha de tsotra. Mialatsigny aho mialatsigny azafady nanopa kafe aminao. Lasa maloto lambanao tiky, tsy hay hanao na handeha hiasa ka gn'azoko atao angamba, afaky dioviko io, de afaky ividianako kafe raiky koa hanao ho fanampiny mba hagnonerako anizay fahadisoako zay kely ka mialatsiny indrindra tompoko.